Si scuntraru sutta l’acqua. Idda persi lu paracqua, iddu l’autobussu. Si scanciarunu na taliata e na risata e fineru a biviri cafè nta ‘n bar scanusciutu. Parraru tantu tempu comu siddu si canuscissiru di sempri, scurdannusi lu tempu ca passava. E poi nun si lassaru chiù.